الحقيقة انا معغف اسبح او قليل اعغف اسبح وطلعتو للمسبح ووو وبديتو اسبح وحدي بدون مساعدة احد او احد ينتبه علي وو وطلعتو شوي وطلَعتو نفسي وتونستو بيها حييل يعني واغيد بل العكس اكرر هشكل شغلات حتى ويحد اشوف اقوي مهارتي بل السباحة همين.